أنا الحين أشتغل في مجال التدريس <hesitation> اشتغلت في مدرسة بدرس المرحلة الثانوية مادة الأحياء والمرحلة الإبتدائية مادة العلوم. <hesitation> طبعاً مستمتع بشغلي الحالي تمام <hesitation> لأن هي أفضل يعتبر من الأسس تقوم عليها المجتمعات هي المؤسسة التعليمية والمعلم